Karazagna raha magnitry afangaroko ro ndraiky, dimy ake izy, izy koa raha mamy, <hesitation> telo fogna afangaroko azy, de canely, jirofo, lavanille, fa izy ka ro regny matetiky sakaitany ndraiky tongolo gasy fogna de izy roa fogno ampiasaiko.